ווען די נעגל ווערן צו לאנג ניצט מען א נעיל קליפער וואס איז צוויי קליינע מעסערלעך, וואס ווען מען לייגט אריין דערין די נעגל, קוועטשט עס אראפ און שנייד אפ די נעגל.